Alura ënt ün computer le coze principal a sun lon ch'a ie ëndrinta, tüt i mecanizmi ch'a i sun ëndrinta, tüta l'eletronica ch'a ie ëndrinta, la RAM, tüte cule coze li e pöi fora a ie ël video, a ie lë schermo, tüt lon ch'a riguarda ël mouse, i cablagi, i fi-i, i cavi e tüt lon ch'a riguarda anche le cunesiun e tüt lon ch'a i gira danturn al computer